Este la verdura ke nri'an la ooj la ooj wula tiempo reh porke avece je' ro'ntii chilnaq este la yajaalwa haab' la ooj n'ila cha y ja'ar are' la tz'iin ab'ees aka wula man onteera ta q'iij wula wach janaj cierto haab' n'ila cha aveces janaj sa cierto poh n'ila cha entonces aveces maas ke todo la lo ke es la tz'iin la ooj la pix si simpre wula pero re' taqee <hesitation> la verdura taqee' ki wii' janaj pach reh haab'